Tena maro aloha sakafo tena tiako andrahoa nefa tsy haiko, voalohany zao alantsika ohatsy avao zao resaky gâteau, tena tiako io, mamboatsy an'io zany mbo tsy haiko nefa zaho tena manam-panirià fa ndraiky andro aho tsy maintsy mahay mamboatsy an'io satsia gny olombelo ma zany mana vinavina mba ho lasa lavitry am'resaky fiketreha. Io zany tsy voatery hoe miasa azy avao anao vao hoe aah ty asa mety agnamiko. Fa gny tena mahafinaritsy anakah amin'ny androm-piainako zany miketriky ary fahafaham-po anakah io, tena tiàko miresaka mahandro fa mbo maro ketriky tsy haiko fa ary mbo hianarako le raha fa tena tiako re tompoko izay tena hoe faran'ny sakafo zay <hesitation> tena soa nefa tsy haiko mahandro azy fa zaho tena magniry hahy hiketriky karazan-ketriky iabiaby mba hampianatry gny fiarahamonina magnodidy anakahy koa zany zaho, zay itiavako anazy.